هني بنفضل أن يكون رياضي، باش يكون عندي قوة، ويكون عندي لياقة بدنية، ويكون عندي أشياء تدوم معايا فترات، ال-الرياضي يقعد عمره كله <hesitation> الرياضة بتاعته وجسمه حلو من كثر الرياضة اليومية اللي يعملها.